oho! Nnyɛ ndwom koetsee na aber biara mepɛ ne tsie. Mitsie ndwom ahorow nyinara bi. Ma ohia me tsitsir nye dɛ, ndwom no yɛ dɛw, ͻma afotu na ͻka abasɛm papa bi ͻdze kyerɛ wo a ibotum so egyina do dze etu afofor fo. Sɛ ndwom no ka abasɛm nkotsee dze a, ͻno mitsie.